اب دیکھو بھائی، فروزن میل کو گرم کرنے کے لیے مائیکرو ویو میں الگ الگ میتھڈس رہتے تھوڑے بیسک میتھڈ کیا ہے بولے تو، پہلے پیکٹ پہ دیکھنا فروزن میل کی اس کو کتنے ٹائم کے لیے مائیکرو ویو میں ہیٹ کرنا تھوڑوں پہ رہتا پانچ منٹ، تھوڑوں پہ رہتا دس منٹ، تھوڑوں پہ رہتا دو منٹ تو اپن وہ پیکٹ کے حساب سے، اس پہ کتنا ٹائم لکھے ہوئے، اس کے حساب سے اپن اس کو گرم کرنا پڑتا پہلے آپ کو ڈی فریزر میں سے پیکٹ نکال دینا، نکال کے پیکٹ کو پورا کھول دینا کھول کے ایک مائیکرو ویو باؤل میں ڈالنا ڈال کے اس کو چار منٹ ہے تو چار منٹ کے لیے مائیکرو ویو ایٹ ہنڈرڈ واٹس پہ آن کر دینا آن کرنے کے بعد دو منٹ کے آدھے ٹائم پہ اس کو روک کے، پھر اس کو اندر سپون سے ملانا، وہ <hesitation> پھر اس کو واپس سے دو منٹ کے لیے آن کر دینا تاکہ اپنا جو کھانا ہے ہر طرف سے گرم ہو جانا تو یہ بیسک میتھڈ ہے تھنڈے کھانے گرم کرنے کے لیے، وہ بھی مائیکرو ویو میں